Jaji gunana tradisi de ri kampongnge <noise> iyanaritu afaqna supai iyerengngerrang manengngi aga maneng nafegoq maneng tauwede ku kampongnge riyolo jadi iyero gunana tradisi de ku kampongnge